Oyi we koregarafi, a o ɛsi alee han ha'iree nɛ otawɛ a zeni, benɛ otawɛ a woro ,benɛ bɛ woroyi, a'o zenimu ma'o werobe ,bie o vɛsira, bie oworora ,bie owara o wa ma o ɲumbwo, ma zia ,ma'o nuree, ao lebun were ao webun.